As a child growing up we use to live in ley village and ley place where my father house was located is almost like a swampy area one nor ley la really use to make me vex to sleep a doing ley raining season time when ley animal ley call frog wor live in ley swampy area at night you hear them crying cruwoo- cruwoo- cruwoo- cruu la sign really use to may me vex sometime when we come from on ley farm we tired working doing all our work wor you wan rela yourseh you can jeh hear ley frog neh crying ho cruwoo- cruwoo- cruu in ley swamp a really use to may me vex till sometime seh when I ready to sleep I use to take ley bay sheet and cover my ear becor la sign alone use to may me I can’t sleep or even if I sleep small seh when I start hearing la sign I quick to wake up from bed. Another sign la can may me vex bad way dah I can’t sleep mosquito ayy africa mosquito when ley flying in your ear wien- wien- wien- wien la sign can really may me vex a can make it you able to sleep and at la time in ley village we know nothing like mosquito call mosquito spray and thing neh to prevent mosquito, mosquito net she at la time we wor na having nay we just use to lay down and sleep like dah ho ley mosquito neh can be in our ear wien- wien- wien- wien whole day a really use to may me vex la I can’t sleep la some mor ley sign neh the where can really disturb me la can may me I can’t sleep till up till na seh I big man anytime I hear la sign neh a can really bring problem to me la I can’t even even go to bay sign.